Illa ɓe sukaaɓe a waɗtan soodande ɓe seeɗan seeɗan, e jogiiɗi sikkoro ɗii. Non waɗta so ɓe mboowtira. Tergal duu, ñaandu fuu ndu woowtiri a tawan nduu woni ɓuranndu ɗun. Kañun duu <hesitation> ɓuri moƴƴude e muuɗun mbiyataa.